Wandu ngusha kwamia basi kwanyuosa kwaminyonza mninga nganamana ngoto wakati muukali basi kwa lolia iliz kula silie wana mafinyo kwa rashia dawa kwami rashia dawa ukavendele nyosa basi sika minanga kwa hanse hakwa kwakora kola